Kakazo fihinan-drô sinoa àby io, izy in̈y dônko angalàna ravin-dràha fo ai. Zen̈y hoe tsy mety angalàn̈a ranon̈y fa an̈ao zen̈y zioste mangàla karà ataon̈y salady abio karazen̈y. Fa foioshety ndraiky zen̈y mety angalàna angalàna raha karà zen̈y koa. Avô meso amin'zay hanapahan̈a raha an̈abon'n̈y an̈abon'n̈y kapila eo.